أنا أفضل الجلوس على ال- الأريكة الكنباية، إنها مرة مريحة وما تأثر على ظهر الإنسان هكذا تحتوينى، لكن الأرض مرة صعبة، وال- وال- الكرسى بي- بيجبرك، إنك تفرد ضهرك وهكذا، بعتقد إن الأرائك الكنبايات مصنوعة خصيصاً للجلوس على الأشياء الناعمة منشان تريحك.